اول حاجة دخل الخيط في النجبة بتاع الـ- <hesitation> السبيدرو ودير لهم عجدة يعني يمين ويسار ويمين ويسار فوج ولوطة باش يكونوا مثلا العجدة متاحهم بعتادى بعدما تدخلهم اللقطة اول حاجة تدخل اللقطة بعتادى توصل لفوج بعد ما توصل لفوج دير لها عجدة واربطهم جوز يعني وهيكى تمام مية مية